Jadi sakita wia <hesitation> indonesia kan <hesitation> dua te katu an ta sa ri maro ya, <hesitation> te'tel kan, pasu gitu ya jadi <hesitation> rua te, rua te musim- musim panas musim hujan pilane tuana kan <hesitation> sawaki <hesitation> luar negeri <hesitation> saya sa wean epat ya epat jadi tanda kan pilanea kan musim mea mau ro mo musim dingin ya, winter sa bahasa inggris na, winter tin memang mengelan memang geger kasa apalagi saki ta waki tanua ki finlandia ya, pernah pengalaman ku mines <hesitation> rua ngapulu enam <hesitation> mines ya temperaturnya <hesitation> kagegerna di memang geger kasa apalagi tanu winter tin, biasanya ma ayo bulan bulan telu ya, maret <hesitation> gegere ya nanti maret atau april nanti sa bulan bulan mei pergantian oka sinan <hesitation> cuaca mea mo ki <hesitation> apa ge mo romo musim pilanea musim panas tanipe langsung pasu, saya tu mea mou <hesitation> musim panas sin mengerer ngerer, juni juli pasu kasa kal kulan, <hesitation> ke pasu ana ma suatan wiyanikita satan waki blana kal kulan maye tiga puluh kenkei dua puluh delapan tu mupasu mo kasa for ne sean Na sabulan bulan no kasianan ke tonu oktober, pergantian oka sinan <hesitation> ini mea bobusin samea mo busin panas ke ini musim <hesitation> pilane musim dingin itu wean namanya <hesitation> apa musim gugur ya, jadi mea wa pa'alian tani itu biasanya waki <hesitation> waki agustus ke mea ke oktober an itu biasanya <hesitation> musim gugur toh, jadi <hesitation> ini nanti abis itu musim dingin na tuana jadi sawaki luar memang katu wangun kasaya tanu meamo nata apa meamo <hesitation> pelesir tanwi saki, sawaki luar negeri oh mama memang sadapya taan sedap pe te paloon. Sebenarnya sakitato witu wiyaini imewi tumeya ya wangon ne te tasama pasiar taan sakita memang manawi tumea oh mama, dikelanta karna laker kasa makan mengayo mines ya waki wa nol derajat pukine to, dicocoka safonikita taasa sa balo' te nuguni kita, wayarni no ku la artikel kaoin tu darno wanea la artikel tanu <hesitation> musim dingin wean salju- salju tu darno <hesitation> gapan godbless <hesitation> si neting ya internet kan maksudnya gambarna padahal sebenarnya sakita <hesitation> manawi tumea gegerte aduh riki tare mampu sedangkan pasu ajak ta mengeluh mo apalagi geger, geger memang stenga mati. Wi tumea dan memang sawaki tou itu memang me nebiar minanaramo dan samusim- musim tanu musim dingin tan witun biasanya se tou itu mea persiapan makanan itu dia ya memang memang wangun toh. jadi witu te pa sesuai kumea musim tentang musim musim ya.